<hesitation> punna nakke iya menuruku' iya <hesitation> parallu injo kullia iyya ka na saba' <hesitation> punna pada mi nakke inni ka tammatang sd ja <hesitation> hhoja mi nakke inni jamangku inni lampa i'koko nte mi pakua sangging ki isse to'mi injo a'kokoa nu ngura, nu a'bambang alloki nu jammang-jammangki injo lampa anjama, ka punna kullia ki iya nu ballo injo do nguppanna jamang a injo nu lo'moro ka punna rie ijazah kullia iyya kulleki anjama-jama ri kantoroa nu sannang jamang a do, nuu anre na ki anjama terasa iya, <hesitation> anre injo pole na ki a'bambang allo iya Ka ri kantoro-ri kantoroa jaki anjama, <hesitation> injo punna anjama koko ki iya <hesitation> ukkodong nu sessa ki, appada mi nakke inni a'bambang allo maki <hesitation> sisalai ka punna maingki kullia iya tamma ki kullia anjama kantoro ki anre pole ki sessa nu nu ac ki injo pole ka ri kantoro jaki.